Thailand wonni ishin birri wolkasdherthi yedheni ishin wonn miyothua won khurothua wonn ghubdhua yote wonthan wolum kas dharthi yedheni sagale ishian birri ammo sagale inamaa indiati chinati iko Portugal wolkasdherthi patai yedheni kausoi yedheni somthami tom ngongi cow pad tom kainga yedheni tom kainganii wom fonn lukua Khanai